خليني احكي ليك شخصيته المفضلة مارتين لوثر كينغ الزول ده أمريكي وعاش في أمريكا لكن عاش فيه زمن كان مليان تحديات وصراعات كبيرة اتولد في أطلانتا في جورجيا وفي الوقت ده كان الأمريكان من أصل أفريقي زي ناس مارتين لوثر كينغ ده بتعرضوا لعنصرية وتفرقة في أي حاجة وتمييز في الشغل في القراية في الأماكن العامة في المطاعم في أي حاجة حتى في المواصلات العامة حياتهم كانت صعبة شديد لكن مارتين لوثر كينغ ده قرر انه يكون قائد لحركة للتغيير وكان عايز انو يطالب بالمساواة للامريكان المن اصول افريقية وعموما قال انه كان عنده حلم اتكلم عنه في خطاب مشهور قالو في مسيرة كبيرة في واشنطن الخطاب كان بعنوان انه لدي حلم واتكلم عنه انو حلمو انو نفسو الناس تبقى كلها متساوية بغض النظر عن لونهم او بشرتهم او جنسهم ورغم انه حملاتو كانت سلمية تماما لكن واجهتو تهديدات كثيرة بالعنف خوفوه بكل الطرق الممكنة وفي الآخر اغتالوه ومات لكن بعد ما مات وصل رسالته بصورة تامة وبقى رمز للعدالة والمساواة ولسه الناس بتحكي قصته وتستفيد منها